हमन खाना खरीदे जाथि तो ज्यादा के नही खरीदती। ओतने लेथि जितना म पेट भर जाये। काबर की ज्यादा खर्चा करे भी सही नही हवे। ओ हमर आमदनी भी उतने नही हवे। ज्यादा नही हमन पचास रुपये के खाना खाथि। ओकर बाद हमन काम म निकल जाथि। पचास रुपिया म हमर काम हो जाथे।